Ndewɗe mi njiddaade e hoore njangol ngal ko ngam ɗum, sabu mi waawde jokkondirde rewɓe ngal e njangol ngal. Miɗo njiddaade ko njangol ngal ngam haɓɓe ngal e mi njiddaade fiyaangu ngal.